Eee ny ranontsavony fanasan-doha avao koa zay, ilay igny fa, igny moa zay fa natoka ho an'ny volo da ho an'ny hodidoha. I anatin'igny ao zao fa misy ny hanihany mety amin'ny volotegna aby, mety amin'ny hodi-dohategna.